Tla nechtlahiltia po, por eso nech ahauah nopilua, porque naha nochi, ona cosas, ¡hay! si voy a ver ra, tla oniquitac quimichi, hay yeh acmo nitlacuah, si lo veo cualquiera cosas, quemeh chichitu mistu youmic, um ca nech tlahiltia ya a yeh acmo nitlacuah, todas las co y por eso también eso me dice mi hijo.